Han njuunga go, njuunga go umada túmna a wéde gii tti wooyi. Umada tu, ggarot go, mboŋ ii ttúur nyali ma binyaagi a fjaa bâan fo, bari ggarot go fana umada gtúmna a wéde. Njali ma umadan jódi bwil, bwili bommu, unmoñi bi, untúmbi, uleefbi gjooraŋ gembe, haji ma, hanganti lóoguŋ, wi mada ga wi gee nan gaadi ggasaaro wola haji ma.